Aane nnim aboa bi a ne ho bɔno pa ara. Aboa a ne ho bɔno pa ara nnim no ne yɛ apɔnkye. Apɔnkye, bɛ ho bɔno pa ara nkanka ne apɔnkye mpanimfoɔ no. Wogyina baabi ne sɛ ɔba ne sɛ ɔpagya ne mu kakra ne ɔsan de ne ho si hɔ a, deɛ wobɛte ara ne kankankankan nti apɔnkye ho bɔno pa ara. Ne afei so, daabodaabo. Ɔnam sɛ ɔyɛ a ne bɛnenam nsuofi mu nti no, bɛ so bɛ ho bɔno pa ara.